Este kuetini njuina na'a ndichi luchi nayinguni nayenu, takanai njuni njui undei na'a onré yandukute valón ján yandukute, pelota nuu cancha nunai ñayunguu yanokoi ndei indonika hí kuduu ini unaró iho nu nukua ñio nukua ndenjudua chiatuga unka, atuga unnga ho juego ho na ionka valle njuin kundei ndono ndonoka una ini, kaduku una iin nuyeika onayuki yunu ndamana nini ho njuain ndikinei ndiki nuu kuandikote nii enuu, kuan ndanina taka nai ñeyuinguu <hesitation> ndei yayukute, pelota yandukute nuu kancha ján <hesitation> nanduchi nduyuján, uun ndojo iho yonro ñaduu onka iñee anró perp utayete iho jana yete enkuyete tayete ndeduchi liluchi ján kuyete tayete. Niñi niñi natayete ñedaro yenro, yenro ndeduni nuni ka'a kai iho ñunru atujani iho nai njeró kunderu ini iyinga uxii uu nduu uxi una onré nda invtar ñadayuñe, tevee nakundaxhete ya'a ñeda undañairo ho chaninró takaro kuan, kanro tenro nda'a nadanani un un nama ko'o ndekuyeko ndekunero venró, njuanró nindu nindu chinduyuu ján induu <hesitation> atunka natachete nindu kadanio atuun ndanai hee, <hesitation> tundutu kuu vee viko viko iin toro he veinti cuatro de junio ino'o ocho kuan ndikenuntero, ochojan inuu tunini en kuu inutu ndeka juantu ka'a visitar tuu takaña yunguu ndojo nani, juan veinti cuatro na'a ndajai veinti nueve viko san pedro inuni tukutu njuani tunru kunterutu nduru nuu kua nino ocho ján veinti nueve ján. En dieciseis de julio, viko carmen ino'o ocho ñetuu ndudero unika ñei ndero ndero nda'a atugana ion ndaño'o ndundeiro vayejeru ngundero, ono dieci seis veinti veinti cinco santiago, veinti seis santa ana atunka inutu nikuni ndo iho ñinro nuu teiró ndako ndana iho va'í pero kunderu.